Náh txi te xi mandad núh gak txi demaste rat-dyazia, nú vez rat-dyazía ocho gulá hasta nueve hor rat-dyazía, cum théru xinú gack, txi rack mandad, txi rcká get, txi rtëtxa bcald txi pur ni rat-dyazía mas nú vez, per val za náh hor ni ná guen gatdyazía ni naá ocho hor diz gulá siete zëty ná mer-lá, danunu como buny róh, einty rá miny bítxy zlúa mas diez hor zy ná guen gatdyaz rabí, ocho a diez hor zëty mer lá gatdyaz ra miny bítxy, danunu como buny róh mëz de ocho hor, siete hor zëty mer lá na gatdyazinú, txi ra miny bítxy rquiny rú gatdyazy esque que zalóh quit rabi de laytxi za’lo, rbé raby energía xten rabi, txi rquiny, te gackan tióh raby txi rquiny gatdyaz rábí te gackan tióh rabi, danun como buny róh, bgilo bróh nu’ ni, quiety rúh rquindy un gatdyazy xáthnu, vá broh zanu ní danunu einty lá’rabi bitxy rabi te rni rába zëzy rú roh rabi zy gatdyazy rabí xí rú, mas ocho, nueve, diez hor gy, zëty mer lá za, once a doce hor val bítxy ru, bdóh béhz bítxy rú ná rabi, zëty mér lá gatdyazy rabí.